أفضل التخييم في وسط الطبيعة الخلابة. لأنني أستمتع بالهدوء والسكينة بعيدًا عن صخب الحياة اليومية. التخييم يسمح لي بالتواصل مع الطبيعة والشعور بالراحة النفسية، بينما الفندق الفخم رغم راحته، إلا أنني أشعر أنه يفصلني عن الطبيعة ويسلبني تلك التجربة البسيطة والممتعة.